﻿जून को जो मिनो है नि वु नंबर का हिसाब से तो साल को छठा मिनो है। तो अपने आप में खास <noise> बात है। और यो जो है असा भी खास है की पांच जून को जो है अपण विश्व पर्यावरण दिवस का रूप में मनावा। अप णी कोशिश रे अण दना ज्यादा पेड़ पौधा लगावा और संकल्प ला की पेड़ है आगे बड़ागा। जून का मिन्या मे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन देख्या जा वे। <hesitation> मतलब दन की जोघंटा रहेगा तो इक्कीस जून को है नहीं अपना सबसे बड़ा दिन का रूप में माना। और अणी दन है योग दिवस का रूप में भी मनावा पूरी दुनिया मे तो या भी बड़ी खास बात है।